چینايي پخلی د نړۍ له تر ټولو زړو او بډایو پخلنځیو څخه دی. وریژې، نوډل، سبزي، او مساله‌دار ساسونه ډېر کارېږي. مشهوره خواړه پکې ډمپلینګ، سوي، او چکن‌سوپ دي. په عموم کې کلتوري ارزښتونه د خوړو سره تړلي دي.